ब्लेंडर ची कटोरी मा चीज़े डाली ते तेज़ घूमते हुई ब्लेड तेते कटदु ची ब्लेंड करदी तेते चीज़ो को पिसनो के काम औन्दु जूस या स्मूथी बनोनु माँ काम औन्दु